Kultura turke është një përzierje e ndikimeve lindore dhe perëndimore, falë pozicionit të saj mes Evropës dhe Azisë. Muzika tradicionale, si ajo e dervishëve rrotullues, dhe arkitektura, si Xhamia e Kaltër e mrekullueshme e Stambollit, janë simbole të trashëgimisë kulturore të vendit.